Kate miek quesostin pero nikan okachi tikchihua san nin queso de banco para ikan chihua in memela para ikan chihua in chalupas in queso de liliashtik igual para in tlashkal ikan chihua kate quesostin den amo mati kien moprepararua kien mochihua entos nikan kinchihua san nikan tlashkal nikan gorditas huan nikan torta san ninkon chihua in queso frescal queso doble crema queso panela.